Itony aby a karazagna vatosoa fantako: <hesitation> vato crystal a, dia saphir a, dia vatomanga, dia vatofotsy a, dia jaspi.